Azafady abako, gn'hiranareo ty e sara fa izy da mafy loatry, lasa sy afaky, sy mifankaregny aby iay mifampizaka etoa, madilo aby e tadigninay fa madig- maresaky loatry, azosoy avao rô mba anio sahatry anareo avao.